Iyoo, tabiroo diŋo muŋ ye a loŋ a ka moo konoo faa aniŋ a ka moo jaaratabiroo, doo bi jee to. kono faa bi jee. bari jaaraloo ti jee. Bari tabiroo doo bi jee to, kono faa bi jee, bari jaaraloo fanaŋ bi jee. Bii a tabiroo i ye fu, i ye fula le. doo bi jee to. a ye kodi baa ňininkaa. bari a, a tabiňaa doo bi jee to. a maŋ kodi baa ňininkaa, a ye i taa ňaamiŋ, i se a tabi wo le ňaa, ňaama. Niŋ misaalifee. domoroo i ka a fo muŋ supakanjoo, nna ňiŋ supakanjoo. kanjoo le too bota jee, kaatu ate le ka siiyaa, niŋ i be a, niŋ i be a kuo tabi la. Bari ate wo supakanjoo,, tetuloo ka tara jee. Ate wo supakanjoo, ňee jaaroo ka tara jee. Ate wo supakanja kiliŋo. suboo si tara jee. Ate wo supakanja kiliŋo. i si naa kuu doolu ki jee, wo niŋ ňiŋ mesemaalu. I ye a loŋ niŋ i ye suboo fo daamiŋ, i ye siisee fo daamiŋ, wo deesaa wo seerita le. Bari supakanjoo. suboo ka tara jee. Aduŋ a suboo, fannaalu le bi jee miŋ ka tara jee. Niŋ i ye wo ki jee to tumoo minna, wo i ye wo niŋ kanjoo, wo niŋ tentuloo, i ye wolu naawu, wo kanjoo mu booroo le ti. Tentuloo mu booroo le ti. <hesitation> karibonaatoo faŋo ka ma, maabee jee le. Karibonaatoo, kaatu niŋ i ye ninsi siŋo le taa fo i si karibonaatoo doo maa a la. Wo fanaŋ mu a faŋ ye booroo le ti. E ňee jaaroo, ňee jaaroo mu boori baa le ti. kaatu ňee jaaroo. witaminoo muŋ be a bala, a siiyaata baake. Koo domondiŋ be fayiriŋ wo kaŋ. Niŋ i ye wo taa, i ye wolu naawu. i ye wo kafu kinoo ma. a domoroo waatoo la, i buka bataa. Niŋ wo kanjoo futata i bala jaatoo kono, a si aritikilaasiyoŋolu bee fooyaandi. Aduŋ i la siinoo si beteyaa. i kono buka jaa. i maŋ konsitipaasiyoŋo, tii naa paa laa konsitipaasiyoŋo. I kono buka jaa. tii laasi fasilimaŋ. Donku, wo ye a tinnasupukanjoo de niŋ nbe a soto la. ate lookuŋo kono. n ňanta a domo la siiňaa saba. Lookuŋo kono, nbe a domo la siiňaa saba parisiko muŋ endikeeta, moo ňanta i ye taa kamoo, kamoo to, luŋ woo luŋ niŋ i si a soto noo, i ňanta taa la komaa to le. I ye a kalamuta. I ňanta taa la kamoo to, ka taa kabinee to. Niŋ i maŋ wo soto noo, bari tili fula woo tili fula, i la ka, kamo; kamoo to to taa ňanta loo la le, i ňanta taa la kamoo to le. Iyoo. bari bituŋ niŋ i maarii konoo ka jaa. a ka a tinna le i ka tili saba niŋ naani ke i maŋ taa kamoo to. Wo duŋ maŋ beteyaa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 Parisiko muŋ ne ye a tinna, a, niŋ duuraŋ te kinoo muŋ to. a, a muka kontiribiyee moo la santi, santee to. Bari niŋ duuraŋo bi jee to, a ka moo beteyaandi le, a ka a tinna le i ye laasee norimaalomaŋ, wo ye a tinna, niŋ i taata mandinkoolu yaa. menteŋ duuraŋo bi jee le. hani feenee duuraŋo bi jee le. Feenee duuraŋo, a bi jee le. Iyoo, wo, o. o. o. o, furufuroo, furufuroo, i ka a fo muŋ ye furufuroo. wo le niŋ nbatuburosi mulunta. Balantoolu la nbatuburosi, wo peresiko see la memu, la memu konpoosisiyoŋo. Donku, <hesitation> jaŋ domori betoo be moolu bulule muŋ ye a loŋ ne ko a si moolu baluuňaa sooneyaandi, mee, oo. oo bii domoroo, saa taŋ weeri linifeeri. werisiyaalitee. E see laa uu iliyaa la katasitorofu. Oo <hesitation> jii la booroo muŋ xanta i jaara la, a be i bala. mee moolu ye wo tu jee, i. i. i ili asipiiri a dooturu maŋ kiliŋ, i, i niŋ i balajaatoo maŋ wuluu ňoŋ na. Bari booroolu munnu be ntelu la jaŋ, nka kuccaalu munnu domo. nwuluuta le nŋa kuccaa tara jaŋ. Woto niŋ nmaŋ kuccaa fisiriwalleeyaa. wo kuccaa nŋa a ke nna baluuraŋo ti, a si nnafaa. E, bii fele a siita, saayiŋ moolu, moolu ka a fo muŋ ye, oo, nna woo nte buka kuccaa domo. Huŋ, a munta lonbaliyaa loŋ. Niŋ wonteŋ moonoo, nte, taŋ, tanko nmaŋ kafee miŋ, wo moonoo, daloo loŋ. ite kafee, kafee, kafee bota mintoo lee. ite duŋ ye a loŋ ne ko kafee, a doo bi jee niŋ i ye a jiibee. dorokoo loŋ. Iyoo, ňiŋ doo miŋ ye a loŋ ne ko moonoo muŋ ye a loŋ ne ko doroku ti jee ite ko i be i bo la moonoo to. huŋ, moonoo wo le ka, wo le ka dindiŋolu baluundi. Wo loŋ ruyoo ti, wo loŋ kumoo bee ti; kumundiŋ be wo bala jee, niŋ i ye wo ki jee to, i ye a ke, i be a ke la newo kaŋ doroŋ i be i neŋo buntaŋ na. Niŋ i ye i bo wo to. a, a munta i ye i bo i la kuolu to de. Uwala, nŋa wo le fo noo.